أكثر الصفات ليعجبوني في إنسان أني هو نحس لي هو عنده الثقه فيا و نحس ليقولي الحقيقه و ميكذبش، ميكذبش و ميخادمش ما يحسبهاش، ما يحسبهاش معاك معناها يبدا يتصرف بطبيعته متحسش فما تصنع زادا و يبدا إنسان هاكا باهي و عاقل على لاخر.